Një herë e kisha burë, sa të – e kisha burë sa të lidhja një skolin pero u ngë e vu spisu, e vu vetëm kur vete te ndo matrimonië o te një shurbes më uficiali, però brënda te ku e vu po’ tata e ndo herë onji tantu jim vëlla.